Koina maive, kondi tara a maingan tar a urek malet ma, tar a urek malet ma, me ia ot ma papalum kiti a tolepai kir malet mep i wan pa wa? A a kinakil nena luluai, arvadoan nenea luluai bule tar a tolai pa a pakana kiti ma, ma pakana kiti lar tar a tolo pai. Ma lar ma nung papalum kiti, kirlar mep a tole wakuku pai kaun ta ning, i lar la lar map iong ura me dia tabar ia ma rarate, dia talik ururek me iau. Taem a talik keke atalik longolongor a pupukuai aur a paster malet lu maravut me na iong na pakapakna malet tar malik ke utume alik a longor la la urek. Pi ma nung ngir na nuknuk lar nung ngir na kine, are nangadi mep. A niurek a luluai manina ot. A taem dala tolopa a luluai ma nudala nilaun, dala ren mep a taim dala vung a luluai ma nundala nilaun. Hi a lait, a lait manung nurnur, lar a re popan naganda mep a lait. A lait dala a taim dala tolepa luluai ma uda a arvakapa i wan tour dala a urmangit ionga i mumbunur ala nuk mep kir i topa tur dala pet. A luluai i vung apangan a taem a luluai i vung apangan. A tul tar nung i nilaun. A tul tar anung nilaun, taur narit a re nanadi mep. Papa mitua, a wan mitu u kuti, a relela iong na vorokol na urmagit a tia lilivan ma pakana kiti. Ma luluai ka, urep a luluai maing bang me ma nilaun nena me, a ur maget rap ia kapa, kirta magit a mumbunur malet vunang ma luluai. Dek ma luluai ma luluai kir i bang ma nilaun nena me dala ran mep anilaun nana me ia bobotoi, kir ta kapa, vunang a bilak na me ia ma niluan. Ma niliuan nena me, ire lela a luluai, i ia kapa vunang, a luluai ia ma nilaun nina me. A natuna iesu karisto ia ma nilaun nina me. Ai taur akeke ap arei nangandi mep maninaot, a luluai na ka, a vot a mangana vaina nagadi. Ot tar ma nung minobo taur tua tar a lar nagadi map da rap, dala re nangadi mep ma nudala minobo tar mu nudala na kina dala dala wan taur a luliuai, urep aluluai i arvakapa ma armagit rap. A luluai tabtabar dala, aluluai i balabalure dala, a luluai a tultul tar a minatoto taur dala. A luluai malet i ireure dala ma mangana minobo nangandi, ai nangadi pi ka taur dala ono dala re lelan, ap dala longor niurek, ap dala mur vunang. A luluai ka ap dala, ma nung kine a rena ngandi mepa lo i voro na artovo. Voro na minobo lar voro na na mangamanga ivot taur ia vabilua a nung papalum, ia vaburu pa ia pi, are nangadi mep. Koina maot vung vung mugo a luluai urep a luluai a arvakapa. Amanga na i vot tar a vena pa iou, pin i ka a vatung koina ma arvakapa te nu luluai urep vavatakondo ot a vinan ot balbalura u nangadi hap a ot vunan lilivan ap vavan naninit ma nuna na arvakapa. Koina taur dala rei nagandi mep ma nundala lar, dala rap dala mombo tar tar a luluai. Va vala valari taur va nuk pa ta pit mangit ma num oun lar ma num o ma <hesitation> num ma num nuknuk vakuku mep ma num minatoto, i nonap. Va wan tar a luluai urep a luluai ka a urmagit rap ma nilaun. Va nuknuk taur va pit ta mangit va van taur i. Urep i ka ninga aulapa maur ma urmangit rap kati ma, kati ma a lar dala lan ono. Koina taur a vatung koina na re nangandi mep ma nung na papalum nung na vinan lilivan ma bale nu matanitu, a luluai i mugomugo ot iau, ap a luluai ot a tabatabar iau pi iau ot mangana vaina kir a nonap ta a kapau urep mena pakapaka na ionge a tur. Pi vuna ma luluai ka la tar ia a buk tabu i lar mep. Kir ta magit i dekdek. A urmagit rap i kokoina ma. Dala rap dala van taur i, urep na kir dala van tauri, kir ta ko na magit ia vot. Koina taur dala rap dala van taur i, ap dala relelai mep, ieka ap a minatoto i ke, ie ka ap dala dala armaliurai. Io me ia ot a vatung koina ma luluai, are nagadi mep, a nung kine, a kokoina ot, ma luluai ka. A mangit kir a nunurai kira ra, pika iot balaure u iot tovotovo atia, vunang iot kaba kabangai mep, u maingan a mangit, va nungi nangandi. Io a vatung koina ma luluai ma urmagit rap niga i tabatabar ia ono, i balaure ia, arelela a nung kine a nung kine atuma ma bale na lar. Ava nanatung a nung me, vunang ma luluai ka ap mila lan ap mila ketek ma luluai tamal i kir mila lar nangandi. A rela la kokong ma nung vinan. A vinan, a paplum kiti ka a pipiti, arei mep a luluai ot i balaure ia. Kir ta kirta me iongang tar ia van ap ia pit pa ta nuknuk ki na apia, aluluai ka kitika i mungo mungo urep, a luluai kir i maingan taur dala keke vakuku. Kati ma rakaraka na lar, a luluai i maingan taur dala petep a liong al papalum ionga i koina taur i kaule ia gugu, anuk ka ionge koina lar a urek pa ono ap a nurnur mep mana ionge ka lar. Vunang arei nangandi mep, la mur la mungo la mur akokoina ot. ma kine na tinaulai. Tar tar ae narit, tara a vandekdek apakana ma, dala rap narit, dala ionglala dala tar taulai. ap dala ke ap nudala na kine na tinaulai kirikoina, ap iong ikoina. Dala valari taur dala mombo malet utua mungo, ma tinaulai mungo. Atinaulai mungo a kokoina ot. Dala rei mep, avariru ike. mep aruru ike vunang dala mur ing mena pakapakana mungo